अब नास्ता, छगालगो खानो रे बासागा खानामी <noise> वर्षदिनगा लागि एग चिज छाड्डो पणिन्झाइ मु त छगालगो नास्ताइ छाड्डोछु होला । केइगी अब छगालछगालै खान मनलै खासै केइ नि हुन्न । अब छगाल नास्तागा सट्टा एक कप चिया खायालै नम्नमाइगो मन भर्रिझानो छ । एकछिनलाइ भोक थाम रोक्त सक्किनो छ । अब छगालो खानो <noise> छाडीन्झाइ दिनभरी काम अद्देलै तागत आउनीन । अब बासागो खानो छाडीन्झाइ बासा <hesitation> दिनभरी काम अरिया हुन्छ । गल्यान भेइ हुनी छ । अब खानो खाइन्झाइ घरलप्प सिन्झाइ निन पनि आउनुपण्यो । तसाइले छगालगो खानोलै छाड्ड सक्किन्न ताकत चाइनीछ । तागतै लागि खानो खानु पण्यो । अब बासागो खानो खानु पण्यो निन आउनाइ लागि । अब भोगा पेटैनो कसरी निन लागल्ली त । अब निन नआउनुभन्ना अगाडी नआउनआइ-निन नआइ रातभरी नसिइबन बस्तु भन्ना त बासागो खानो खानु पण्यो । ट्याक्क खायो झ्याम्म सियो । छगाल उठ्यो छगालछगालै भोगलै लागेइ हुन्न खासै। अब वापछि खानो सानो पगाइ खायो काममी गैन्झाइ तसरी काम चल्या हुनोछ ।